Paɗe baabi ana ngoodi, kerepu ana ngoodi paɗɗe guri ana ngoodi paɗe duu uddiinde e udditiinde. jonkaa, sifa paɗe kaa, aɗe waawi wiide ɗe woni ngooduɗe neɗɗo waawi sifaade jooni jooni. Ley nokkuuje amen ɗee ka, ɗee paɗe non.